<noise> De amin'ny resaka parasoly ake lay misy tahony, igny moa anisan'ny hitantsika mampiavaka ny parasoly dia avy akeo koa misy lamba le mitagna ôragnandro zay mihintsy no mapiavaka azy amin'ilay lamba ilay lamba sy fataon-tsika, satria izy ilay mitazona ôragnandro, dia misy koa ilay vy avy ambany iny mitazona ilay fitahony ambôny igny, de iny mô lo <laughs> somary tsy aiko agnarany de zay zany le mandrafitry ny parasolo.